ég var að velta einu fyrir mér hvað vitum við

þessa jólasveina þeir eru af tröllakyni þeir eiga

Grýlu og Leppalúða og risastór sumir segja að

soldið vitlaus svo eiga

svo eiga þau kött jólaköttinn sem er svartur og hann borðar börn sem fá ekki ný föt fyrir jólin veit reyndar ekki hvort það sé satt lengur en spurningin er hvar býr þessi

hvar eru þau á sumrin við ætlum að kanna það á eftir en þetta er í þættinum

í Mývatnssveit ég held við ættum að kíkja þangað leggjum í leiðangur

og búi velkomin hingað í Dimmuborgir í Mývatnssveit fallegt og svakalega gott veður hafið þið komið hingað áður ég er með áreiðanlegar heimildir fyrir því að þau búi hér ha í Dimmuborgum ég ætla að athuga hvort leiðangur dagsins verið sá að þið farið og reynið að finna þau eða einhverjar heimildir um þau og jafnvel

þið eruð tilbúin haldið þið að sé ekkert óhugnanlegt að vera hérna á nóttunni í hrauninu jú ég hef aldrei gert það svo ég veit

maður á kannski ekkert að vera hræddur við það sem maður veit ekki alveg en það gæti verið soldið óhugnanlegt að vera þarna

óhugnanlegt en ekkert hættulegt einmitt einmitt svo eru þessi óþekku systkini

að prakkarast þarna líka á nóttunni maður veit ekki þá getur maður eignast vin já bara fullt af vinum í dag hver veit við kannski hittum þau og siðum þau til þið eruð til í

þið eruð vel útbúin hérna ætla ég að láta ykkur hafa smá af dóti í viðbót sem gæti nýst ykkur í leiðangrinum ég segi bara gangi ykkur svakalega vel takk fyrir

í leiðangrinum ég segi bara gangi ykkur svakalega vel takk

pokann kannski notum

í dag erum við stödd í villta vestrinu og krakkarnir þurfa að hanna og semja verk inn í þessa leikmynd við erum með tvö lið sem við skulum kalla og reiðskólann þetta skýrist allt saman betur á eftir það er nóg að gera og þau þurfa að skrifa handrit ákveða búninga og leikmuni en þau byrja á því að draga málsháttinn

þetta þýði það

fengið alls konar hugmyndir þið fáið nógan tíma til að skipuleggja leikrit eða söguþráð inn í leikrit sem útskýrir þennan málshátt og málshátturinn

það eru allir með hugmyndir hvernig

best að gera þetta það er gríðarlega mikilvægt að krakkarnir vinni vel saman því tíminn er naumur og engin sekúnda má fara í einhverja vitleysu fjörutíu og fimm sekúndur

finna þessi óþekku systkini ég veit það ekki við eigum örugglega eftir

villast skoðum hann ókei pakki

mig langar að finna búninga þig langar þetta skott ekki bara fínt fyrir köttinn þótt þetta sé apa við getum

þetta fyrir kúrekann þetta væri fínt þið þurfið að taka almennilega og hvar

glimrandi vel og kannski leyndist fjársjóður í en nú er að æfa æfa og æfa

velkomin í kirkjuna

hvert við eigum að fara og hvar við finnum næstu vísbendingu komum taktu ef maður gerir svona vert þú fyrir aftan mig og vertu rassinn þá erum við bara byrjaðir að leika þá verður hann og þá trúa því allir um leið og við trúum því þá trúa áhorfendur því það er nefnilega trixið

þið megið segja hvað sem ykkur dettur í hug en þið þurfið að fara í pásu

að finna fyrir eigendurna þú ert í þessu

einu sinni voru þrjár konur ein konan gat bara sagt

hníf og gaffli með hníf og gaffli og þriðja konan gat bara sagt já þið þennan mann já

taktu hár úr hala mínum kynnir við setjum bölvun á þær núna förum í eyðimörkina að setja bölvun á svo fallegur lykill æ mér finnst það ekki

kisa halló kisa við erum að finna fjársjóð æ þú skilur mig ekki

að leita góðan daginn stúlkur

er að finna fjársjóðinn

að leita að honum leitum hérna bara snákur bara eðla

taktu hár úr hala mínum kynnir reiðskólinn í verkinu betra er

fyrst Siggi

fékk flotta hestinn ég verð brjáluð ef ég fæ ekki svona flottan hest við erum búnar að vera í reiðskólanum miklu lengur en hún af hverju fær hún svona flottan hest við þurfum að gera eitthvað eitthvað ógeðslegt hálsmen samt hvað sem þetta er við notum það til að dáleiða Sigga til dauða ókei komum þetta er hræðilegt þau ætla að lóga Sigga

vita góð hugmynd þau ætla að lóga Sigga hver ætlar að lóga Sigga krakkarnir hvaða krakkar

alveg saklausa hálsmen þá megum við prófa líka að gera þetta

allt í lagi með Sigga allt í lagi með

ætli óþekku systkinin eigi heima hér örugglega svona mikið af dóti

velkomin Aðalheiður Helga og Sigurður búi skiljið bara pokann með góðgætinu eftir fyrir okkur

öll skref eru í suður það er á norðurpólnum já norðurpólnum sjáumst um jólin ekki láta ykkur bregða þetta er bara Sigyn velkomin þetta tókst hjá ykkur hverjir haldið þið að búi hér óþekku systkinin haldið þið það já ég held það nefnilega líka komast hingað við löbbuðum allavega ellefu hundruð metra nei farðu úr bænum ellefu hundruð metra það er meira en einn

hundruð metra

vísbendingar á leiðinni já við fengum tvær

í kirkjuna kirkjan kirkjan hvað er það er það smíðuð kirkja hérna í Dimmuborgum þetta er bara hellir það er útgangur hérna megin og hérna megin og þetta er pínu í laginu eins og kirkja og var þar önnur vísbending já já og þar stóð vinstri hægri hægri vinstri vinstri hvernig vissuð þið hvað þið áttuð að gera við þessar upplýsingar við en leið ykkur eins og væri verið að elta ykkur en alla leiðina fannst að líta í kringum mig sástu engan nei en mér fannst eins og

hvar fer sú ráðstefna fram á norðurpólnum ég skil en haldið þið fyrst þessi miði er hér og

jólasveinarnir búi hér já hvað ætli hafi orðið um systurnar kannski búa þær í

kannski búa þær í

þau voru náttúrlega rosa mörg þessi systkini skipt sér í nokkra hópa og búa kannski um allt land við vitum í rauninni ekkert hvar þau eru

í